अमेरिकी मन हमन से अलग खाना खाथे। ओमन के खाना हमन से अलग रहेल। ओमन के खाना में ज्यादातर आएल। पिज़्ज़ा हॉटडॉग अउ तलल समान आएल।